Ha albatta, tovuqlar o'z egalarini taniy olishadi. Ular ovozlar va ko'rinishlar orqali o'z egalarini ajratishlari mumkin. Tovuqlar o'z egalariga mehr ko'rsatishadi <noise> yaqin kelib ovqat qabul qilish uchun o'z egalariga murojaat qilish orqali.